Jeta yae ko mbae jë va reta ñanemiari yave azucar, ñanemiari yave caramelo, chupete, mbɨyape jare ñanemiari yave <hesitation> chocolate, helado opaete jokua mbae je va reta <hesitation> ɨtaku yau yae je, jeta kua yau mbae je va reta